لا والله ما عندي ما أذكر أنا الأوقات اللي كنت سيء الحظ فيها. كل الأوقات حلوة، كل الأوقات الخير والشر يجيك من الله. إن جانا خير نحمد الله عليه، وإن جانا شر نحمد الله عليه. ما-ما نذكي حنا أيام السيئة والايام الجيدة. كل الأمور تمام، وكل يوم يعدي في ستر من الله ونعمة، نحمد الله عليها ألف مرة.